Injo nakke timoro bararti <hesitation> pa hambang alloa jadi rua ji intu <hesitation> timoro ji na bara' timoro i hambang allo a bara' i hattu pahosi i jadi gitte intu, iya injo mento' ji gitte rua iya <hesitation> anu do <hesitation> cuaca rua ji